no d'hatt'i spràchlehrere màche

hit mòrje hàwie a Schneck mìt Pudding gesse

d'letscht Sandùng esch d'Noorìcht ùff France trois Alsace ùn dò esch's ùm de elsassich Dialect gànge

de letscht Concert wie isch s'letschte mòl g'sahn hàb esch à Rock'n Roll Group (Dire Strait) heisst

wenn'mr uns mìt Frìnd traffe gehn'mr gern esse in de Wìrtschàft